انا احس اني حكون مرة كويسة اذا اشتغلت بالاستشارات النفسية، لانه انا احب علم النفس ودايما اقرأ فيه ومثقفة، يعني اثقف نفسي فيه واعرف معلومات واشوف حالات في عيوني اتناقش معاها بس مو كوظيفة، يعني كأنها هواية، <hesitation> بس اذا وظيفة انا واثقة انه حنجح فيها.